Ek mahange restro mein sahakaar banane ke lie. Kae prakaar ke kaushal kee avasyakta hotee hai. Service kaushal grahakon ko utkrsht seva dena. Unake aadesh sahee tareeke se lena aur unhen sarvottam anubhav pradaan karana. Sanchaar kaushal graahak se ache tareeke se baat karno. Unhen ki jarooraton ko smajhna aur unse samvaand krno. Samay prabhandhak grahko ko smay pr seva dena aur vyast smay mai bhi teji se kaam krno. Sangathan kaushal adesho aur tablo ka sahi tarike se prbhandhan krno. Jisme kaam mai kisi bhi prakar ki gadbadi na ho. Sajkata aur saleenta grahak ki jarurato ka pehle se anuman lgana aur unhe seenta se pooro krno.